Fomba fanasa siñy aminy ñy taña, mangalaky kovety teña asia rano, asia kiliny na savony, ala tsikiraiky amizay siky iñe hosehy taña tsikiraiky avalibaliky soa hentea ñy loto aminy eñy <shushes> ;lafa vita ñy sasa ñ'azy aminy ñy kiliny na savone, kobañy rano malio soa amizay, lafa vita koba malio i, atany amizay i laha bakeo.